Malu siam nimala nisaranam nimala airmeniruruli aini hauloria loto baru nihaororia loto baruni tau nisaranam, <hesitation> nihula nisaran loisian potun potun nam ruanoisiam <hesitation> terus kaloni nilatua nialanim nikoalan loisiam amso <hesitation> haleunipindah roi lalaki, biasanya nipindaiya loiaumahu <hesitation> talu leaumahu amkoa nipinda iyaloi cengki amkebanyakannam malusiam nisaranam houn baru kalo itailoi rekin <hesitation> teateiati nipinda loilelaki, jadi malusiam nisaranam ni nipinda pinda jadi nipinda loiesa sali loiali esa saliso loiasi esa sali jadi malusiam nisaranam ni alanam hopun tutuni houn amoy hutanam tau malusiam <hesitation> maluam Malu siam nirihuam pokonya rimanani tujuan nirihuame <hesitation> kalo nibaliam nibala loi nisaramnam manimi amnininu loi siam amloisakaela baru nikaluara nipinimulaman, mulaman amso nibarang alia niamuaan alannem amso baru nirihua aleu <hesitation> alale maina sosotatiinanam samasamsa jadi lebe hari lebe houn karna malusiam nilatuam houn jadi kalo alalem hon nikokualanlem tetap alale houn <hesitation> nibagisaranam nihuloi kalania huoi aisiem abisi aicengke aimahu durian, pokonya aiapan tauiani lotusaran lotusaran, jadi malu siam houn kalo nilatuam kan houn jadi niti nikokualan houn, malusiam <noise> hounhan aihali hanaucenkeunilemjadi ubiasa aueuam audapat dapatieusuam audaptiloisiam kalo aurekiuso auhaineiri amso auewulesaloto tuarowaruluaman ya malusiam amoynuma. Jadi auloiman malusiam ninihataiyati aumanisai nialiri sagala macan, jadi au parna au papanuma aupapa matati atan sali, jadi malusiam itakaloijaga iaiakoa nihatayati baranuma karna nialanamhounam nihatayati barangnam.